اول شي فرشة الاسنان مالتك لازم تكون طبية، والمعجون هم يكون طبي ومليح، تخلي شوية معجون عالفرجة، ترجع تحرك الفرجة فوق وجوا على سنانك، ترجع توديهم على جويغيشك، واخر شي مرحلة وهي الاهم طبعا، تنظف لسينك، لين اللسين يكون بينو جراثيم